مرة هبت إحدى العواصف وجرفت سفينة غامضة للشاطئ, تجمع كل الناس حولها لكن شب فضولي قرر انه يستكشف السفينة, ولاقى فيها كنوز وخرائط قديمة, لكن في كائن غامض كان يحرس هذا الكنز, شجاعته خلته يواجه الكائن, واكتشف إن هو يحمي أسرار البحر, عرض عليه هذا الشاب الصداقة, و وافق الكائن وبدأوا رحلة مغامرات جديدة سوياً.